<hesitation> Ya, biby samy biby zao e afaka <hesitation> mifampianatra raha, ôhatra zao e <hesitation> akoho samby akoho, zagny hoe le mitovy, ôhatra le akoho samby akoho zao e, ôhatra hoe <hesitation> regnin'akoho miaraka amy zagnan'akoho e, regnin'akoho zao afaka mampiagnatra zagnany, karaha akkory atao kaofa homan-drano, karaha akory kaofa fa hagnembana, karaha akory atao kaofa homam-bary de karaha karaha zagny.